إذا كان عندي وقت فارغ، ثلاثة شوية في النهار، يا إما أن نعديه مع صغاري، يا إما نعديه مرتاحة راقدة، فماش حل ثالث بالنسبة لي أنا يا نكون معاهم. <hesitation> نقرأ أنا وياهم، نحكي أنا وياهم، نلعب أنا وياهم، يا إما نركض نرتاح هادية هي ال- ال البرامج متاع س متاع الراحة، متاع الطرق إللي نحب نعدي فيها راحتي.